الحُزُن، الحُزُن شعور كتير بشع بيتملّكنا بيعيش معنا نحن لازم نتخلّص منّو بي أي طريئة، الحُزُن مشاعر <hesitation> بتتغلّب علينا هيّ موجودة بالحياة يعني ما في حداً بيخلى من ال- <hesitation> الحُزُن بس نحن منسمحلا تعيش معنا وتضل معنا نحن منئدر نسيطر عليا <hesitation> أوكّي فينا- فينا نت فينا نزعل فينا نحس حالنا إنّو نحن لازم نبكي أمرار بس ما لازم نخلّي هيدا الشّي أكتر من ساعة ساعتين ماكسيموم، <hesitation> الش الحُزُن يمكن يجي من شغُل من أشخاص أد ما فينا المفروض نخلّي حالنا نحن ما نتـأسّر كتير وكتير نضغط حالنا بالحُزُن والزّعل لازم نتخطّى وما نيأس وما يأسّر فينا شي، بس طبعاً أكيد ما مننكُر إذا كان الحُزُن ناتج عن خسارة شخص أريب منّا منعزّو أو إذا شخص مسلاً متل إمنا، بينا، خينا، إبنّا مريض تعبان، أوكّي منزعل بس ما منفئُد الأمل إنّو حا يتحسّن وحا يصير منيح. الحُزُن منئدر نتخلّص منّو بي كتير أساليب ب- بسيطة كتير مُمكن نشرب كبّاية نسكافيه نُعُّد نروّئ حالنا هوني فينا نكون عم نروّئ حالنا وعم نزبّط وضعنا. <hesitation> الحُزُن هيّ مشاعر. المفروض نحن ما نطلّعا عند مين من كان وحد مين من كان <hesitation> وما ننُشرو بين عيلتنا وبين ولادنا وأهلنا. فينا إذا زعلنا وبدنا نحكي لا حدا حاسّينو لازم نحكي لا حدا. فينا نحكي مع اختنا، نحكي مع رفيئتنا المُقربة بركي يمكن هيّ بتنصحنا بتساعدنا يمكن لا نحل هيدا الشّي ونبطّل زعلانين، و وهيدا الشّي نحن لازم أكتر أد ما فينا نتملّك أعصابنا في إنّو ما نخلّي الي حوالينا يحس بي حُزنّا لأنّو نحن مننشُر الحُزُن ونحن مننشُر التّفاؤل. فا خلّينا ننشُر التّفاؤل والضّحكة والفرح أحسن ما ننشُر الحزن والزّعل والنّكد. <hesitation> مسلاً حا أعطيكُن على- س- على- على سبيل يعني عاسبيل المِسال إذا أنا كنت عندي عيلة أنا أم لا عيلة مسلاً لولاد أنا كنت زعلانة ومعصبه كل الوقت وعم ببكي وهيك حا أنشُر هيدا الشّي لا ولادي وحيصيرو ولادي يزعلو ورح تصير في طاقة سلبيّة بالبيت. لا هيك خلّينا نتخلّص من الحُزُن بي أسرع طريئة وبي أمكن طريئة فينا نتخلّص منّا.